रौसीगो स्वाद लै रुप्प्या अन्सार निगो रे गट्टो हुनोछइन । अब सस्ता सस्तो रुप्पेगो रौसी नम्नमाइगो त्यो खानेबेला झ्वार्र च्वास्स गलै चिर्रिन्या अरी खालै <hesitation> उसैतार लागिझान्छ त्यो । खाजस्तो नि हुन्न । खाल्ली लाग्तेलै भ्यो पछि भोलछगाल खाएपछि तैगो रौसीगा नसा उत्रीन्झाइ मुन्टो दुख्न्या रिङ्ङेइ हुन्या तसतस हुन्छ । अब मह‌गो रक्सी रौसी भनेपछि <hesitation> त्यो खानाइ लागि लै बिस्तार तारले सत्यामले खाएपछि <hesitation> तारले हल्का झुम्म बनाउने भ्यो । खाएपछि ज्यानलै हलुगो हुनेभ्यो । अब मस्त खायो भने त त्यो केइपनी चिज निगो हुन्न अब नान्नानो नान्नानो खाइ भने त त्यै_त्यैलै निगो हुने भएइन्त अउथोगो रुपमी लै हुनेभ्यो । अब तासाले अब <hesitation> उसरी मह‌गो मह‌गै रौसीले साइड इफेक्ट नअद्दे हुनाले मुखी त मह‌गै रौसी निगो लाउदो छ । अब सस्ता भन्या सस्तै हुन्छ सस्ताले अब साइड इफेक्ट धेरै हुनाछन् तैगा । तासाले मह‌गै ठिक हुनोछ ।